S'incontran a-o bar, dòppo tanti anni, e lê o ghe domanda se a l'é stæta feliçe inta seu vitta; lê a no risponde e a l'ammia in basso e a ghe dixe che a l'é restâ delongo innamoâ de lê; s'ammian sensa parlâse pe quarche menuto, dapeu lê o se ne va sensa dî ninte e o â lascia lì.